نعم كنظن أنه لازم دائما نكونو بطلاع على الأخبار باش نعرفو الوضع ديالنا الحالي أو نتفاعلو مع القضايا المهمة ديال المجتمعات أو تكون واحد التوعية أو الوعي المجتمعي ولكن فنفس الوقت كيكونو عندو صغوطات كبيرة كتكون الضغوط النفسية أو التوتر كنفقدو التركيز أو كيتشتت الإنتباه ديالنا كيكون واحد التأثير كبير على الشخصية أو حياتنا